E mi laato mbolwowo e dow ko sali e mi wolwa e dow garojum e yeso ɗume ɓuri, gara mi laato mbolwowo dow ko waraata, ngam mi laato mo un yi'ata e jannde e hakkilo e nder yimɓe.